أشتغل على مشروع يهدف لتعليم الأطفال البرمجة والتكنولوجيا. هالمشروع يحمسني لأن تعليم الأطفال هالمهارات من صغرهم يفتح لهم أبواب جديدة ويجهزهم لمستقبل مليء بالفرص. البرمجة تعلمهم التفكير النقدي وحل المشكلات، وهالشيء مهم في أي مجال يختارونه في حياتهم. بالإضافة، أشوف الفرحة في عيون الأطفال لما يتعلمون شي جديد ويحققون إنجازات، وهذا بحد ذاته دافع كبير للاستمرار في المشروع.